Sí, sí, muchus animalis passan la su conocencia alas sus crías. Un suponti, los alifantis, aprendin alas sus crías aondi hallal augua, mentris qu'ai seca. Los chimpancés les aprendin comu gastal herramientas pa hallal el rustril. I assina me figuru que tien d'avel una retahila d'exemprus peru tapocu no me hagas de pensal porque me comprendis lo que t'estó a dizil, no es? Pos velaí!